كل خيار له مميزاته! الطبخ والاكل في البيت يخلي الجو مريح وله خصوصيتة، وغالبًا ما يكون صحي أكثر وأقل تكلفة. أما الروحة للمطعم، فبعد تجربة ممتعة وتجربة أكلات جديدة ونستانس ونغير جو.